Báwaa, hiŋi a bɛ i boowɔ i woa a yɛi sɔ, anu bɛ- anu ta koe, i bee kɔɔ wa bina i toa nu kɔ. Samaã kpɛe i mɔɛ bɔ i a sɔ juɛ ma, i ta i ya tii piɛ lɔ, ai pii mɛnu lɔŋ lɔɔ. Kumu pɛɛ dokɔ bɛ, laa bɛ, <hesitation> mɔɛ nuã kɛndɛ́ feŋ mu nu bɛ samaã kpɛe anu ya nu fue wa kɛ anuĩ sɔma a nua anui taa anu ya nu tii piɛ lɔ anui lɔŋfeŋɛ lɔŋ. bɛima anu pɛɛ anu bɛ lɔɔ live <hesitation> na lɔŋfeŋ mɛ nu wa ma pii mɛnu lɔɔ. Kumu pɛɛ ŋba a báwaa nu bɛ samaã a kpɛe mbɛ a fue wa kɛ, mbɛ anu fue wa kɛ lɔɔ mbɛ ta mbɛ a kii piɛ lɔ, a bɔɔ leŋɛ nu boo ka anua anuĩ bee ya, anda tie bee na anda tae mɔɛ <hesitation> a kaŋɛ a tie lɔŋfeŋ lɔŋ na anui mɔɛ-anuĩ ya sɔɔ. Kumu pɛɛ kɛma na leŋlɛɛ bɛ ninyɛ, samaã a kpɛe lɔɔ a báwaa mɛ nu nu fɛe lɔɔ, a oo ŋmama a báwaa mɛ nu, kɛ a bii ai taa a ya kii piiɛ lɔ ai lɔŋfeŋ lɔŋ. Bɛimaã, mbe a koae? Lɔŋfeŋ mɛnu hiŋi ya a nu kii nu anu bɛ a lɔŋ na anu to mɔɛ a keŋfeŋɛ tɔɔ, kɛ hiŋi sama kpɛa i ma a kii kaŋ ɔɔ i to a fɛma, ai táa lɔɔ nu ai mɔɛ nuã keŋfeŋ nu jao, bɔɔ ai ti kokoo anuĩ táa <hesitation> anu yɛ i kɛ sawa lɔ. Zii sáa na dúunya mɔkɛndɛ́ bɔɔ bee kuŋndɔ kii ma, kuŋndɔ kii maã ai ya fɔ alɔ kɛndɛ́ feŋ mu. Hiŋi a fɛɛ lɔɔ <hesitation> a táa a bɛ a feŋɛ nu lɔŋ na, abɛ aa feŋ tue nu lɔŋ na, i ya fɔ na a lɔ mbɛ tana i la gɔmɛtiɛ tina, kɛ hiŋi lɔɔ Mɔ mu i ya i kosa koae ya i bɔ adama leŋ báa, amu i kosa <hesitation> kofɔa, ya kofɔ kiiɛ bɛ bɛna i bɔ adama leŋ báa, aa fɔe lɔ yɔɔ hakɛto woe, ya kɛndɛ́ feŋɛ mɛ nu, na báwaa mɛ nu a ya lɔŋ fe- a táa <hesitation> aa ya feŋɛ nu lɔŋ so kɔnɛɛ hakɛto. Hakɛto mɛ nu bɛɛ ya a fɔe a ye, mɔkɛndɛ́ mu a la, ɛɛ <hesitation> ɛɛ lao wa i yee. amu ya a fɛɛ kɛnu samaã a kpɛe i ya leŋ mɛsɛɛ nu kee oo wo na woe báwaa mɛɛ bia wo taa wo ya kii woe. bɛimaã a tie kɛ bee na ai mɔɛ nuã lɔŋfeŋɛ nu lɔŋ nda, amu ŋgae zii mbe sii na luma ma. So kɛndɛ́ feŋɛ a tie i boo i kia bɛna bi a ma. Niɛ, niɛ kumu pɛɛ laa naã mu nu bɛ, mɔɛ nu sámaã kpɛe anu ya a bia, anii, ani anu tɔɛ mɔ nu kee wa kɛ lɔɔ niɛ i sɔ mɔɛ fɛ ai taa ala ani yaa kii ai lɔŋfeŋɛ lɔŋ. Ani ya fíí ani lɔŋfeŋ bee a ye a lɔŋ, a lɔŋfeŋ mɛ nu lɔŋ nde lɔɔ kinii kɛ anda jiɛ sii a mai a ya mi, aa mie a bɔi sa wa kɛ, a sae zii alɔ a miɛ kɛ a kama lɔ, a kamae kɛ a lɔŋ feŋ, a <hesitation> lii lɔ a lɔŋfeŋ bhii ma a ya lɔŋ. Kɛ anu pɛɛ ana li- <hesitation> anu bɛ lɔɔ live na komu maã, anu ya anuã pii mɛ nu lɔɔ wa lɔŋ. Hiŋi pɛɛ bɛɛ mɔɛ bɛ saɔ lifiɔ, ai ti lɔɔ saɔ a ya la mɛnu- ɛ ya kpaŋ mɛ nu ɛ ya lɔŋ nda, a ya lɔŋ nda lɔɔ mɔɔtɔ mɔɔtɔ, samaã kpɛe kɛ a jɛɛ lɔ. Kumu pɛɛ kunu na kɛ nu nu fɛɛ na a fɔ wa kɛ ŋndɔ wo báwaa mɛ nunu kii. Kɛ ŋna- leŋ mɛɛ nu nu anu bɛ to na ŋ ba báa, báwaa mɛ nu nu anu anu bee nu kii, anui boo ka wa kɛa. hiŋi gee musuɛ taa kaŋ wa, lɛi mu a bee sii luma ma. a tɔŋ mɔ ba lɔndɔ́, mɔbáa lɔndɔ́ mua. A mae anu ya kee kɛ kia, amae anu ya kee kɛ kia, so anda mae ani boo ka wa kɛ lɔɔ báwaa mɛ nuã anu bɛ bee na, kɛ ya a kie ai ti wa kɛ bɛna. Kasigbi bee kambá mai, muã báwaa nu bɛ niyɛ anu bee mu tɔɔ, mu ya nu kii wa kɛ, anu táa pɛɛɔ anui feŋlɔŋ, koo ko- tɔɔ bɔ bee na mu tina.